خوش سؤال لان انا من الناس اللي اقول بعد حظي ما جا يعني انتظر فدشي يجي يجيني حظ بينو قوي يعني اصيغ يعني اعمل شغله بهالوقت هذا يعني انتظر حظي بشكل بفارغ الصبر انتظر اليوم اللي يجي بينو حظي كلش انا حياتي متوقفه على انو منتظر حظ